عشان يزيد من جوته الجسدية، لازم يركز على تمارين المجاومة، <hesitation> زي مثلا: تمارين رفع الأثجال، ويجرب تمارين الظغط والسكواش، وتمارين الظهر، بعدين لازم يظبط نظام غذائي كويس، <hesitation> ويهتم بالبروتينات، والراحة الكافية، <hesitation> وحتى التسخين حلو جبل إن يبدأ في التمارينات هذي يساعد جدا عليه <hesitation> الأداء بكفاية.